Nijool bu sinukuréén saan na sijoow mé nufuk bu gafoop, parce que gafoop sijahé. Injé nak ijoow mé fuyiim nufuk, nak ijoow mé fuyiim nufuk, parce que nufuk sén ijoow fuyiim, sinukuréén saan nak irégéén mé buréhor: béñoow énaab nufuk, sén éjahoor nufuk, émunduŋo sin éjahoor nufuk gafoop, ébook sin éjahoor nufuk; so nak ilagéén mé nufuk, nujool gasobul sin gujahoor nufuk, nujool bu gajagal sin gujahoor nufuk, nujool bu fusañéél, fusañéél tout sin fujahoor nufuk, érigee sinéjahoor nufuk, ékumba éramba sin éjahoor nufuk, usé tout sinukuréén saan umimé sin sijahoor nufuk parce que nak ijoow mé nufuk may sén iréhoor sa méŋé, sinukuréén sa méŋé sin iréhoor nuso éém nak ijoom mé fuyiim nufuk.